<noise> unditereka itschai, tora ndikoresa umoto, undipulile umoto kukorie, ntore intole isufuria, apanditolile isufuria, ndisukire, nditora amakasi, ndisopa musufuria, ndivika pamoto isufuria, apakajova makasi kala, nditola amajani, ndisopa, apakasevo kamjani kala ndula ndisopa isukari, apandilungile isuakuari jira, <noise> ndilula kama jikilie. Ningawona jikolie, nditola isujilo, nditola isupa, ndivika isujilo kakyanya pamfu pandomo ugwasu- ugwasupa pala. Nditsuja itschai jira, kwajili kwajili ijakuvika msupa, pandivikire munsupa, ndifunga, ili kusudi jiekire ukutsitsima, baada japo ndivika tayari, kwakunywa. <noise>